Odu yunu ki gudi weniri na. Numo kînnii yê bui-ĩ yê numo bui-ĩ daaru. Lôko daarã êko ada nurã mannu du buzi tani mannu êkol-ã ha mannu čî dige saga numo bui-ĩ, laptan-ã mannu du čûo. Lokol-ã ada-ã du karayindîa mannu čûo. Kasuga anjaa du čepĩ mannu čûo. Numo bui-ĩ du njûwo ada numa mannu aŋgala mannu hakindi. Kara karayindi gubia mannu tûrri, aũ wošinoo mannu sura gali di čûo. Numo bui-ĩ yîni ndî muro hi mundu čî. Numo bui-ĩ anna-ã du šiša gunna haranu. Numo bui-ĩ du njûo koo ada numa karayindi, gubia tûrri. Mura ambayindi yoo saga tunda du mannu ambandindi ba hundã mannu. Numo bui-ĩ karahaa mannu du čûo, yoo yaaba mannu fônne du čûo, yunu gunna du čûo. Ada numa mannu, ada numa mannu gali to koo. Numi-ĩ bui-ĩ karaha-ã mannu du čûo. Ada-ã mannu abi du čûo, kôi alaabaa gunna du čûo to koo. Numo nurã kînnimmi mannu wanurdo yugó. Muro mannu maša Allah lakîn karahaa kaa ni du yugondú yoo ada-ã metura-ã mannu yugondú, mîštešfa mannu gali têjila zondu du hadurdo yugó. Numo bui-ĩ du njûwo zal mannu taú. Anna môše-ã mannu šiša šiša gunna du čûo. Ada-ã mannu gali abi yodirki. Yoo laptan-ĩ ndedîe mannu anna šiša šiša gunna haŋiĩ zalu du yugó. Anna yiga anna-ã anna-ã yiga čîkã mura mannu aya ada hundã gunna yunu numo bui-ĩ du yûgurtudoo gali, êkol-ã gali karayindi. Yoo saga yaabi-ĩ mannu aya kôi numi-ĩ bui-ĩ du maamo gali. Ada-ã ašan gubidi tûrri tô jiladu. numo bui-ĩ horkusa-ã mannu mundu du čûo. baraniĩ gunna du čî haŋiĩ. Anna-ã hidima-ã tûgohu yerčundoo hidima hundã tûrri. Dûnogi lidoo bosidi, wečindi yo tia-ã čûi, ada-ã mannu ge êkol hundã tûri lidi. Aũ dee du yugonnaá du yugó. Anna-ã gunna yiga čîkã du lidoo gali, ašan ada-ã gubia tûri. Numi-ĩ du njûwo ũ yunu čôhuri-ĩ konnii kôi daama gunna šiša šiša ndigiri. Yoo saga karaha-ã mannu numo kînnii karaha yidanú. Kôi ndedĩ mannu talta yôm arba yôm kor kohiĩ. Aya numi-ĩ bui-ĩ du niroo yoo yum bes nded saga yaabi numa niri to koo tê jiladu numi-ĩ bui-ĩ gali ndiri. Numo bui-ĩ ada-ã kôi alaabaa hadîka mannu čî yo kôi anna buya-ã bosidi mannu čûo, yunu de du yugonnãá de yugó. To koo ada-ã četu gunna, tunda mannu ada ndurã četu rîhila mannu kînnii lukuri, yoo tiridi ada-ã êkol-ã tûrri lidoo saga girai kuran-ã mannu tûrri Yunu de du nôgus de du yugó to koo te jiladu tani hadiri. Yoo maša ndaã mannu baraniĩ towali haŋiĩ. Ereda-ã mannu čî. Yo sûgu-ã du ndedoo yunu de du yugonnú dee yugó to koo aã. Aya yunu baranuma gunna haŋiĩ, yunu de du yugonnãá de yugó a akoo. <noise> Yoo numo bui-ĩ e numo bui-ĩ anna ba nurã mannu gunna aya yeburu maaru aya numo bui-ĩ du a yunu yaaba čoopu. Yoo ada hundã mannu êkol-ã mannu duyundu. Yoo saga ereda mannu yidadu. Yunu de yidadunnó de yugó. Ôwol anna-ã gunna numi-ĩ kînnimmi barayindi, lakîn nû anna-ã gunna numo kînniĩ yusopu aya numo bui-ĩ du gunna anna-ã hayundu. Ada-ã na gunna yunu êkol hundã, anja hundã yunu gunna aũ êkol naa tômui na mannu halas hidima na hakini to koo. Aũ ayî hunã yê abba hunã gunna gubidi yida to jila. Numi-ĩ bui-ĩ du njûo koo budi gali.